Ma ka ʻāina ʻo Nuhōlani i hoʻokani ʻia ai kēia pila ʻo ka didgeridoo. Ua hoʻokani pila ʻia ai kēia didgeridoo i ka wā kahiko a i kēia mau lā. Ua hoʻohana ka didgeridoo i ka hulahula ʻana i ka ho haʻi moʻolelo ʻana a pēlā pū me ka mele ʻana.